Le cerniere o nui auti le ciamuma co le zip, praticament a ie dui toch dë plastica o metai separà ch'a sun i dentini e pöi a ie la zip ch'al e ël toch ën mes ch'a ch'a i fica ënsema e cuandi ti tire sü u giü a büta ënsema o a separa i dentini